केत्सो हेल् दिसु जेनेगे कुस्मन् थके रेस्पिरतोर्य् इन्फेच्तिओन् त अबिसोद् किद्नेय् दिसेअसे हो थके, त अबिसोद् मोज् जनत् मने हेतो दिअबेतेस् हो होइ अरु देन्तल् इस्सुए हेतो थके मैन्ल्य्। देन्तल् इस्सुए थके तेज् बिलकर् अरु तोन्गुए इस्सुए हो थके, अरु चन्चेर् हो होइ, अरु <hesitation> ए नुकय किब किबि मने प्रोब्लेम् थके हेतो हेअल्थ् इस्सुए, मने सोलुतिओन् हो असे बिलकर् फल्के, जोदि बेलेगे को प्रोब्लेम थके दिते होले नुकय परि। अरु एकिने अरु हेअल्थ् इस्सुए हिने।